རང་ལེང་དི་ཆུ་གི་ཆོག་རུ་དི་ཁ་མེན་ཆེ། གི་ལབ་ཏེ་གཟིགས་ཏ་དུ་ཀ་ཐམ་ཆ་ཀློག་བཞིན་འཁོར་དང་། ལོ་ཆང་བོ་བརལ་ཐམ་ཚ་གངས་པོ་བསྟིན་དིལ་ན། ཆང་བོ་བརལ་སྐྱེད་སྦྱིང་དབྱར་ཨདི་ནག་ལོ་དི་ཆུ་ལོ། མང་པོ་ནང་དེས་ར་ཆོག་རུ་འཚོད་གི་དེམ། གཟིགས་ཏ་ཆོག་རུ་འཚོད་གི་ཆེ་དམ་ན་ཆེན་བོ་ནང་། སུ་གསུངས་ཨིན་རང་ལེང་དི་ཆུ་གི་ཡང་ཟེན་ལོ་ཆུ་ལོ། པལ་ཐེམ་བོ་ཨིན་བལ་རང་དི་ཆུ་གི་ཆོག་རུ། དེམ་བཟང་པོ་དེམ་གཟིགས་ཏ་དུ་ཀ། ནག་ཆ་ཐམ་ཆ་རང་དི་ཆུ་གི་བཅུར་ཚད་དེ་གཏོངས། བསྟིན་དིལ་ཐུ་དེ་གི་ལབ་ཧ་དེ་ས།